Mba tsy verivery foaña zañy le ambin-kañina. Da lanjalanja teña avao ny raha andrahoa teña da ny misy ambiñy ny hañi-masaky. Da ahia añaty vata fampangatsia no tsy misy vata fampatsiaha zañy. Da saroma tsy ho azoñy mikraoba da ahia amy toera mangatsiatsiaky da ampody hañi ndraiky no fa avy teo.